انا بصراحة من رأيي إن تقريبا كل الاكل ممكن ينفع صحي لو انت بتعمله بشكل كويس ، يعني ما عدا المقلي طبعا ، لو انت بتقلي حاجة من رأيي يا أما تستخدم الاير فراير يا اما ان انت <hesitation> تعمله في الفرن او تعمله مسلوق او تعمله متح- يعني اي حاجة ، بس اغلب الاكل لو انت عملته بطريقة كويسة كل الاكل تقريبا صحي يعني تقريبا صحي